Nkyɛ mohu- mɛpɛ dɛ menya adze a mɛma mber egyina a, ama mereyɛ biibi na sɛ mber ko tsia m', mereyɛ biibi ihia mber ayɛ, biibi atoa do a nka yeetum ama mber ne egyina na yɛayɛ dza ɔsɛ dɛ yɛyɛ no. Mpɛn pii no me mfa n' dɛ ɛkyerɛw nsɔhwɛ, erokɔ beebi, mber tumi tsia wo na ɔde wo akɔto nsɛm beberee m' ntsi nntum dze mberdo ma mber gyina a nka m'enyi bɛgye na mom mekɔ tsetse de <hesitation> Mesi no enya esi ewie, Nyankopɔn na Onyim ma oye na Ɔayɛ ntsi nka mɛpɛ dɛ mɛma mber egyina.